Nah menorotku e pe kerjoan yang ideal itu yang kitek kerjo balek pacak langsong ketemu keluargo nah menorotku itu yang paleng ideal karne ape aku banyak jingok aku banyak ketemu wang wang yang hebat wang wang yang besok kan penghasilane lumayan kadang tu ye dak bahagia karne ape ketike ye kerjo kan kalao dak tige bulan nam bulan dak pacak cuti dak pacak balek dak pacak ketemu keluargo dak pacak ketemu soma nah menurutku yang paleng ideal paleng padek tu kan yang pacak begawe e kebutuhan kite di uma tepenuhi anak segale macam kan dapat sen jajan yang penteng ye abes begawe tu pacak ketemu keluargo nah itu menorotku yang paleng ideal kadang tu kan wang ngomong kan sen tu kadang tu dan <hesitation> e sebagian wang yang ngomong bahwa sen tu dak menjadi sumber kabahagiaan tapi kan